Lafa hany i mipitiky amin'ny lapoaly iny, aloko anaty rano lapoaly iny, zay vo sasako, de miala hoazy amizay vary amin'ny lapoaly iny.